Eme aku'n eme nggo toko ata di'an aku eme toko ata di'an tong toko tong jam sembilan hio tong, jam sembilan. Eme nggo wela tong harus apa toko lapan jam eme ata di'an nggitu. Hitu tong toko hitu tong ga harus hang olo hang di sebenar olo hang, hang ata di'an sot nggo manga keta apa'n one mai'n hang ute hang nakeng sio hitu ata di'an. neka inung kopi nggitu, ata di'an kole ga nakeng situ ga kokor kat nggitu asi goreng. Eme kokor hitu tong ai nggo <hesitation> manga keta apa'n wau di'an one mai nakeng kut weki dite ma keta apa'n pe ma keta agu ute ute'n, ute harus ute di'a kole nggitu. itu ga harus toko gelang eme nggo ngoeng apa ngoeng di'a weki toko gelang asi do bael apa rongko nggitu, asi do bael hang hang sot apa sot ne manga minyak one apa one hang dite nggitu. Inung kole sot nggo inung wae nio sio kut di'a koe dite weki kut apa ngasang ga nganceng. <hesitation> dia koe ce koen weki dite. <noise> Nggitu kole tong gah poli itu ngo lako lako sio lako lako wai, lako lako wai ruis ruis mbaru ket one salang mese nggitu asi kat pake sendal, hitu tong kut nganceng toko ata dia'n kole nggitu. Poli itu poli situ ngo maen sio ngo maen maen bola one natas natas sio lah nggitu, poli itu ga ngo maen badminton ko apa ngo olahraga ket nggitu hitu ata dia'n kut nganceng <hesitation> manga <hesitation> toko ata dia'n nitu, toko ata dia'n kut nganceng kole to'o gula ata dia'n to nggitu.